Este hora iin nayiví kuita hó xonra té'e ha ndexia ña'a ohá este ti-ti ndukuyo ndaka iin tadna ta'á vitmayona té xa'a va'a kuku iin yuku, iin iin forma njan nduku yuu nján nandua ini kaxhi ndava ndude bueno yuu kanio kanda. <noise>